<hesitation> Fômba drazana bôka Siny an̈y dray zen̈y misy fety ny <hesitation> fety ny tôn̈o zen̈y amin-drô ao de misy koa taon̈o vôvô sinoa àby iren̈y marika ny ataona ny masonadro zen̈y izo. De manano fedaritifisy rô de misy tsinjaka dirangô àby iren̈y ataon-drô miaraka amin'ny famy àby. De <hesitation> aveo koa irô manano fety ny maty àby ren̈y zen̈y manano mamilanja zen̈y irô <hesitation> razana taloha be tan̈y de manome fanomezana eo amin'ny <hesitation> amin' ny fasana rô in̈y.